Misy akanjo sasany imperméable tsy lenan'ny rano satrila ilay lamba nagnamboarana izy tsy tafidirana rano. Fô misy sasany ndraiky lenana rano ary mahatafiditry rano satria lay lamba nanamboarana izy malemy ary mety idirana rano. Ohatra hoe lamba coton.